Bagi saya pernikahan yang paling ideal itu yah pernikahan yang-yang sederhana artinya begini harusnya kan <hesitation> menikah ini kan bukang <hesitation> cari apa yah <hesitation> cari <hesitation> kemewahan dan sebagainya bukan tapi kan cari kebahagiaan begitu jadi dalam hal acara ini kan yah <hesitation> misalnya dalam <hesitation> persoalan dalam hal <hesitation> acara misalnya acara ini kan kadang <hesitation> orang kebanyakan menikah dong buat itu mau acaranya besar besaran begitu tapi bagi saya itu bukan satu pernikahan yang ideal karena itu bagi saya itu sebenarnya lebih merugikan sih karena harus buang uang banyak ini bukang persoalan hemat begitu tapi sudah tentu akan <hesitation> apa utang pasti ada kiri kanan pasti ada utang pas ada utang kiri kanan ini kan setelah menikah yang memang biking acara basar yang hanya waktunya beberapa-beberapa jam saja habis tapi kemudian itu tong akan pikir ini bayar utang bagimana sebagainya itu nah tapi kalu misalnya nikah dengan apa adanya sederhana saja misalnya yah hanya sebatas <hesitation> mengundang <hesitation> undangan keluarga. Dan <hesitation> sebagainya saya rasa itu cukup begitu saya rasa <hesitation> itu bagi saya itu yang-yang ideal yah karena di sisi lain yah <hesitation> tidak menyibukan orang banyak karena kalu biking acara basar otomatis tong butuh orang banyak untuk bantu sana sini sana sini sebagainya otomatis ini kan orang orang yang tadinya dong punya aktifitas yang seharusnya dorang pegang dorang pi kobong atau aktifitas yang lain akh-akhirnya terhambat karena adanya torang pe acara yang mau-mau basar basar bagitu nah sedangkan tong bolom tau ini orang orang ini yang bantu di torang ini mungkin dong pe kebutuhan mendesak pasti ada cuma karena tong minta bantu makanya dong ikhlas datang itu juga harus torang pikir dengan adanya <hesitation> masyarakat punya <hesitation> aktifitas yang lain nah selain itu juga <hesitation> pernikahan yang-yang ideal bagi saya yah sebatas yah kita yah coba kumpul-kumpul selain yah kumpul keluarga mungkin undangan-undangan juga tidak-tidak se-seharusnya hambur sampe satu kabupaten tau begitu tu sebenarnya bagi saya itu tidak-tidak perlu juga sih. Kanap pada intinya orang akan tau bahwa oh torang tu so menikah begitu bukang harus kase tau orang kiri kanan bahwa torang ini oh mo menikah mo mau tunjukan apa begitu di acara-acara besar kan tarada juga begitu yang ada hanya beban pikiran dia pe abis- abis banikah ah jadi ya bagi saya yah sederhana saja memang sesuai torang punya kemampuan tidak harus memaksakan diri tidak harus ikut seperti ya orang-orang yang memang punya kemampuan yang memang kita tidak punya begitu yah karna pada intinya bicara pernikahan yang ideal ini kan bicara rumah tangga yang <hesitation> yang bahagia begitu.